Ha nama kuan ni kennri ta naketenri noa naketenri noa tá dikuani ta u xhínri yavitata chinritá ñajanni ta ngu ni nrede ni noa ni ichi'a,